Ndum minigaji ciapantati, ley ƴotere fu ana wawi wide heregaji jeɗɗi. <hesitation> kulle ɗee saatu e saatu non. Saatuuje du ana waawi ƴaɓɓaade ɗun. Saatuuje du tawee ɗon tan haaɗata. Jooni ka so minitiŋaaji ɗi ɓuri cappanɗe tati tan, hay leruuji ɗi ɓuran jeeɗiɗi, ey.